﻿Mirana, mirana ta cu tsagai wi mbanai, ɗu wita jarhyina, mirana, mirana ta cu tsagai wi kwa mbanai ɗi wi ta Jarhyina. <noise> Ghani wa p'u mirana har wu kwi bugu-Si ti Ghinshina to wu ndak nahusi mbanayu, wa p'a ba wu bugayi ti jarhayin ni Ghinshina to wu ndaka naha mbanasi. Wuyan ya p'u ta mirana ya Sinna khin Ghinshinu, Sai ya naka yani bu hyi naka hyi Layiya ba ya ummau To te ta mirana hyi yan Laya Kayu, wu Layayu. Amma ghani hyi mirana bu wu ndaka, pʉ si Ghinshin "ta ta" ta ghulma khin wani to hyi hyi miran bu mbanai. Ɗin yani bu wu ndaka ummau, ghani Ghinshin ta bu cu ta mirana dole wan gwan wa caya to mirana ghani pi'wu wu ndaka tsiga wan va wani Ghinshina don wu pi mirana sai wa "umum" biya ghanwi wan ba Ghinshin. To te ta miran har ghi Layayin ghi Layayu mirana miran hyi yan mbanai, amma ɗi wi ta ʒibuna hyi yan mbanayu.